آآ المهارة اللي كنت يعني آآ نتمنى لو كانت عندي وهي حاليا دواء ما عنديش اللي هي مهارة الطيران، بحسها يعني شيء ممتع يعني ويعطيك شعور بالحرية والتخلص من القيود وتجربة جميلة جدا لكي نتخيل فيها ويا ريت يعني لو نقدر نطير.